Je'e pe'etkë jue jedun tyun ko'o je'e amet's kë mat'sëp jadunt's je'e myaj pabëtëp puxkë ujt's a'ax tyjatyë dun ji'im oy ka i'ixpë jënotyë tëkotyë o jënëkuy tëkëkuy je'e jedun myak ëxpëdëp.